जो कार आऊ साईकिल के ब्रेक होएल। ओ ए तरीका से काम करते के साईकिल के हैंडल के बाएं तरफ आऊ। दाएं तरफ लोहा के अर्ध चंदा आकर के चीज होएल जेला ब्रेक कहते। ब्रेक ला मारते ही साईकिल या गाड़ी रुक जाथे। ब्रेक जो हे ओ घर्षण द्वारा काम करते। जब साईकिल के पहिया मा ब्रेक पड़ते तो साईकिल रुक जाएल। अंग्रेजी का फ्रिक्शन बोले जायल।